שטיינער וואס איך קען זענען דיאמאנטן, רוביס, עמעראלדס, פערלעך, דאס זענען די- די וואס איך קען ווייל כ- כ- כ'קען נישט אזוי סאך, סעפייערס.